Ɗemngal saaro en an be mawniraaɓe am kanjum woni fulfulde Laawol e waɗde maɓɓe e ɗiɗo maɓɓe ko Hausa e Fulfulde/Pulaar. O ɗaɗi waɗtude laawol ɗe ngesa, kadi o ɓurtiima ko yimɓe e waɗde ndee.